Pui cómu quieris? Ni que unu huera'l parti i ya tieni unu aginaeru bastanti comu pa pensal enas cosas estas peru, enga, á si me van saliendu assín hormi palramus: pos barcunás, quandu quea tó alagau, tembloris de tierra, andancius, enciendus, alavanis de tierra o de nievi, tsulamis, irucionis volcánicas,.. A! Sí, las secas, quandu ain muchus langostus o los huracanis i los tornaus essus. Amus, i si ain más cosas yo no las conoçu porque cudiau cona pergunta, chacha.